Marruecus, güenu. La mi edá me m'á premitíu de hazel la mili embaxu la bandera española en un territoriu que era colonia española, Sidi Ifni, i que dexó de sel rezién yo me hui d'allí. Ogañu es territoriu marroquí. La verdá es que, enque hue un añu largu, terminé d'estrutol melital i volví cona mi familia nel dos mil trezi pa tó aquellu recordal-mi. Siempri un gustu vesital Marruecus.